اكتر لحظة أن أنا حسيت أن أنا واجهت فيها خوفي أن أنا أن أنا كنت بخاف جدا على ابني أن أنا اسيبه في مكان لوحده أو كده ف أن أنا سيبته أن أنا وديته أن هو يروح المدرسة ويعرف ازاي يتعامل مع نفسه ويعرف ازاي يتأقلم مع الناس دي حاجة كانت من الحاجات اللي مخلياني أن أنا اخاف عليها بس انا واجهتها وان أنا لازم اخليه أن هو يطلع للعالم ويتعامل مع الناس اكتر